إذا ال- الماكلة <hesitation> تحرقت ولصقت فالقاع تاع الطنجره عندك حالتين، يا إما <hesitation> تنفخها تخليها <hesitation> ساعتين ثلاثة هكاكا فالما ، وبعديكا تقرقشها بال-السكينه وإلا تشريلها منتج خاص هذاكا <hesitation> تاع <hesitation> الماعون تفركو بيه، ثما <hesitation> زوز حالات، أما نتصور ال- تاع <hesitation> المنتج متاع الماعون خير لأنك كي تقرقشها تفسدها.